A na chu bane ye' pa ana chunda 'ia nguji chin diabetes a na chuba nixa yen comida pero familia na na yaa la nexi xakan espinacas ken verduras <hesitation> acelgas, ejotes, <hesitation> ken cosa yuba' ya chuba nexi chan ra'ya nexen nguji comida xandho nisun nixin 'ie yena xruaya nixi ja' ana chrua pra e xe'na xchrua e ye nexe xen ya xra jina june xina gujua siguxin nchithja ko ka espinacas hervidas espinacas hervidas nda ka espi sichjan.